Khapang srangwi o kokno twiwi kok salaiwi tongdi. Norok jotono a samungni bagwi kaham khe samung tangkha tei norokni samung khlaimani abo belai kheno rang ajikha. Lukurok belai kheno khá torjak kha. Ang norok khoroksa khoroksano hambai rwna muchungo norokni khá rwmani tei swnammani samungni bagwi. Chwng o samungno rwna bagwi jora rwlaiyanu tei aboni ulo chwng bwskangni samungrokni bagwi o jora no bahai khe swnamnai hwnwi kók salaiwi mano. Norokni samungrok chwngno teibo kaham khe poito khlaiwi mano kaham samung dol.